Pues casi ra te beñ ni mas ru rullob chilo nac bsiñ por ni shilo gan tal la rni beñ <hesitation> sheta- sheta ña manga beit manga li- li ra lo ri siit manga len ra trast comid rsi beit manga rshon manga rnes manga lla- llan manga lla nañ manga ru llob casi ra te beñ ru llob manga pues nu ste shi nac <hesitation> bets pur ra bets nica ra biñi bech nac ni ru llob bets por ni maiñ nac dets manga li sa <hesitation> feu chic ru lisha manga llech ra lo te cos <hesitation> brob ra balo manga <hesitation> nu ra llech toste dets manga nic nac ni ru llob beñ lla nubuelt bal rnas sa beñ manga rbe manga llech lla nubuelt tanta ca chech beñ manga rsha bee manga ca cha- ca cha- ca cha be lla de golp si chine rnes lashi lo beñ o cual quier part scuerp beñ chin chic ne roc rsalo rri llech beñ ra lote ñan ro lla nubuelt chine stal bsiñ nu ro lis beñ pues rap beñ por rbec venen lo manga o ra trampe ri sibeñ caro lla nubuelt ti pa manga gia pues beñ rguitk manga riil manga rel ne beñ manga le ñu ta que ruñ beñ gan rguitk beñ manga Pues re <noise> sa len lo lleich ni nu beñ re casi rate beñ rcheeb bël- bël nac <hesitation> nu ra maiñ venenos nu ra maiñ ni raulla nu ra maiñ ni rri nal bel rcheeb rashi biñi bech shuuch rieñ rashi tal soste tip tipos bël ni nu re vay ra lo te manga nu- nu na- nace coralillo shilo la manga ditsa chu shilo <hesitation> ah <hesitation> shilo la manga bël llas <hesitation> cascabel ra lo te manga nu per nu ra ni venenos sa nac cascabel corali nic bal gualla shi beñ pues caso ro che beñ roc rianla pues sa re sitc re par che beñ lats chi- chi sobeñ jush llac beñ remeid par <hesitation> llac beñ steñ ra manga nubuelt buen pa se sa beñ len daiñ chine teblo- te golp si chin rbe lo ra manga rcheeb ya rashi beñ nubuelt pues chine bal maiñ venenos ne ma ru buen tecue irica beñ tecue chi tei beñ su seshi roc porque bal chiri nal beñ nubuelt llal nu casioñ llal la llal gauya shi beñ gan lla pues nu sa ra bël sonse ra be bueno rauya rashi pe ru shet venenos te rashi par <hesitation> guñrashi te cos roo beñ vay pe ru sigac mas ru buen ste cue chi tei beñ lla ste maiñ ni rcheeb beñ nac escorpion. Sa ni nac piats manga nacshi te color llas chic ru shadolli llech dets manga llech shiña rullo beñ sa ra manga ma siol luch manga chi pe na rsa manga pe ru si bal losh chi chech beñ manga siet rinal shi beñ bal te lad bal gaulla shi o caro ne o shicos ne lashi guñ beñ vay lla cashi lat ni nu ra manga casi nac ro lliú lo plaí roc casi siempr lo llaäc rca ra manga o nu spiets manga quiet manga lla nu ste daiñ llic re rega roc nac ni re ru ra shi chic mais ru bueñ chin rui beñ lo rashi mas ru burn te cue che beñ pues <noise> ra- ra te maiñ roc ni bisite casi nac ni rcheeb beñ o ni rullo beñ el lleich re.